Mìŋ maŋ o o o wo diì, mìŋ manaŋ wò dìii, mìŋ manaŋ wo tɔɔ, fòfoo, sèèùm yewe nɔŋ nɛnɛ̀ŋ mùŋ hnàŋ, à à à mùŋ yewe nɔŋ nɛnɛ̀ŋ mùŋ hnàŋ, àŋ donàŋ nyìmè, kìlà mìŋ manaŋ wo suùŋ. Wo suùŋ, mùŋ jòoùŋ ko gboo muìŋ maŋ ka, mùŋ kɔ̀àùm koloò mùŋ hnàŋ, mùŋ do nàuŋ mɛɛ̀ŋ kɛ̀ wò hnàŋ kɛ̀ wòum kùùnò ɓèèe, kɛ̀ wòum kùùnò ɓèèe. Sèè wo suùŋ wii sèè sèè sèè wo gòum nyìmàŋ, sèè e nɔ̀ŋ wo nyuùŋ naanààŋ wo hnàŋ ko gbooì, ko gboo fèemàiŋ, wò do nàŋ wò do nàum nyìnìè wɔ̀àŋ, ɔ̀ɔ̀ woum kɛ̀nɛ̀ŋ, ɗɔɔ bà nyùùŋ wii wo ka.